Rô bòka Soeda ndray zen̈y, tia mampiasa raha saimpisaimpila fo rô. Fa ten̈a tia mampiasa laoko, viandy hena ndreky legioma zen̈y ten̈a tiandrô arakaraka lay legioma amin'ny andra misy andrô io. <hesitation> Aviô kà tia manano sandoitsa ren̈y rô. De fikadelea <hesitation> boletina viandy boletina akôho àby reny oe.